اكيد طبعا التعليم ده اهم حاجة في الدنيا لان لو انا ما عنديش امة متعلمة او مجتمع متعلم هيكون عندي مجتمع جاهل اي حد يقدر يحتله واي حد يقدر يعمل فيه اي حاجة وهم جهلة انما لو عندي الناس متعلمة هيكون مستواهم عالي وهيكونوا مثقفين وواعين لاي حاجة بتحصل حواليهم.